Ye latá naá ye kui'ya ndakui ye natajna'ai trigu naá ye lo jokoyo ye trigú naá lo yi'i ye taxi naá te jokoyo naá te ye ni ka keei naá nda natajnai naá.